ס'איז דא מינט, ס'איז דא סטראבערי, רעזבערי, אראנדזש, קאפי, קערעמעל, <hesitation> <hesitation> קוקיס און קריעם, <hesitation> <hesitation> ס'דא אסאך מינע אייז קרימס.